Tani wôku nur fadi tarã anna aŋgalda-ã tigiri ni četu tobuzu ni tia yûdurie daaru, ôwonni aũ aŋgaldo duruwo gunna daaru, anna giba-ã, bûgudie ni kal, ači yê ni kal, aũ de bozu čî haki yerčunnoó mannu aya tarú aŋgal hunã čî ni yina guru tuyuhadîe koo budi daaru. To muro wôku nurã gunna to muro, wôku zo kubo zo tarã gunna aũ aŋgaldo turo četu tigiri tia yûdurie daaru. Aũ aŋgaldi-ĩ muro yina kanjindã hiniri, yunu wôku hunã ŋgo muro dîne-ã ha iše yodurã ni <hesitation> hiniri, wôku dîne-ã tosuã anna-ã kînjigi-ĩ ŋga koo di yodurki? Hiniri, ôwonni muro četu tia yûdurie tohoo, yina aŋgala mundu haŋiri, to koo muro, to kuĩ muro wôku kubo zo tarã gunna aũ aŋgaldo gibi môši nuroo ni kal, zo hananirîe ni kal. Yoo ba nuruo ni kal, ba nur gunnoó ni kal tigiri muro četu tia yûturie budi daaru. To kugiĩ muro aũ aŋgaldo četu tia yûduriĩ yunu a di gudi tani daardo yugó, yina hiniriã, yina kanjindã, yina ŋgo ôrozo durruná ni čûo, yoo yina giba, durruná ni čûo, yoo kôi yerčinã yê numo tobusã yê yina muro čuduriã yê yina muro bazã yê gunna ŋgo durrudo yugonnãá hinirîe daaru. Ŋgo dîne-ã ŋga koo di čî, ŋgo yî ŋga koo di, wôku yîi tohoo. Yî ŋga koo di yudoi, yoo anna-ã ŋga koo di ereda čûuŋgi, yoo anna-ã ŋga koo di iša hundã yunuyundii, ôroze hundã ŋga koo di hiliyindi, yina taa gunna hiniri. Yum guru tobuzoo, amma četu tia yûturi tîyikoo, yina didi ŋgo durruná, yina tubazunná, anna-ã ŋgo zuga yobura čumohidĩ naa, zuga miškile tigirdoo gokiĩ naa yoo zuga hago hundu čîkã naa, gunna hiniri. To budi daaru, ôwonni aũ numo nuraã haŋuru yina to koa ŋgo kanjinda numi-ĩ du tohuda. Hinirĩ budi daaru, to kuĩ muro anna aŋgalda-ã yunu njuhatiĩ, unda ŋgo mannu duruuó yê yunu mazunnó yê gunna njuhati, yunu to tani budi daaru, ôwonni anna giba-ã daga ada ŋgo kanjindã gunna njuhati, daga, daga guru budi čûsa du čû, daga to koa ŋgo tubazunná ni hini hiniroo tubazi, taa ni dahu du gunuri, anna aŋgalda-ã četu tûyuwo, tani budu, budi daaru, yina budi môhumo tuyuhati. Ŋgo dîne-ã zaga wu duyunã ni tuyuhati, lôko guru tohoo, yoo wôku guru tohoo, dîne-ã òrozi tûnni-ĩ ni gali di čuai, yoo konura hunda čûuŋgo ni konuru-ã ni gali tohi, yoo wôku-ã ni čûsu tohi, yina taa gunna du hiniri, wôku guru tohoo, bî-ĩ wutčini, bî-ĩ wu tohi, wu tohoo, anna-ã zaga čîkã. Ôroze-ã čati, yizi-ĩ ni gûrbi, yî ni yugó, yina tada gunna hiniri, yina taa gunna anna, aŋgalda mundu, mundu gunna hiniroo gunna tuyuhati. Gunna tuyuhati, ôwonni sagahunu guru tohoo, čî. Kîride sagahunu guru tohoo, wûnigi tohi, wôku kîride tohoo, zuga anna-ã wôku to boyaa ni yugondú, yunu mohîe yugó, anna guru hiniroo, zuga wûni hûyundu bosĩ yê zuga yaaba hunda du čîkã yê yina taa gunna hiniri. Wôku guru tohoo, bî-ĩ wûnigi tohi, bî-ĩ wûnigi tohoo, zuga čîkã yê zuga yîe yugondú yîe zuga werečindiã yê yoo zuga ôroze hundã wôku guru tohoo, zuga ôroze hundã čiletĩ yê zuga ôrozi hundã hiliyindĩ yê <noise> yina taa gunna hiniri. Mûhum tani wôku nurã gunna anna aŋgalda-ã teido. Yina budi čûsa tuyuhati, yina guru nû nuhaturoo dee ajîb, <hesitation> anna-ã muro ajîb yohidi to koo uũ. Ôwonni bûgudi turo tani bûgudi gibi, nû yugó morči, hinurã ŋgo dîne-ã wudu-ã ŋga koo njûku?. Aã ŋgo dîne-ã wudu gunú či, ŋgo dîne-ã karahaa ni yugondú, tôlhuno ni yugondú, yunu anna-ã čubudîe mannu yugondú čîidi tundaã dîne-ã čûsu či. Dîne-ã anna-ã yunu yuhatĩ gunna yire či, yunu mu yuhatú či, yunu gunna wad su, wad guyindi či, wad guyundoo, wad to hi čakunú či. Yina guru tuyuhadã de tani, de yunu ajîb, aa, ni wôku to aũ mu haduwo, halas anna-ã gunna sûgoi unda ha ši njendú či, ômuri ni koo yunu yire-ã bes hadiĩ či, yunu yondu kohuwo ni kohaar niĩ, yunu gali kohuwo ni, a koo kohaar niĩ či, ôwonni lôko to anna-ã mura budi, du mura du turraku či, mura turo, turo ho tigiri lahayini či, anna-ã muro mîndee de mîndee čuo či. Numi-ĩ du yaaba mîndee čûo či, yaaba yusu, yaaba murdom, numo guru yaaba, numo budi bui-ĩ yaaba dûyudem, to mòše ndar či, to môše-ã aũ, aũ hu kôrobčini, aũ, aũ hu mu yuhadú či. Ôwonni bûgudi turo hinirã, lôko dumosu tohoo kîri-ĩ liwo yaaba yuhadi Tû naa yaaba yaŋaraa tombiri či, yaaba yaŋaraa yusonna tomburoo, du handiri či, dohu tohoo, wûnigi-ĩ, wûni hûnduru ni yida čamburu ni wûni wûnigo-ĩ tobusi či, tia yûturi či, yina kanjindã hatiri či, ada ndurã ha ni wura yendiri či, oor ndurã čûsu du bes tadar či, aũ nani tûgohu yerčunoo, môši hunã ha ni lahayini či, odu aũ turo kôi turo êrišenie ni aũ môši numa ha tani kôi a tidee tiri niĩ či, kôi guru ndewo, dugusa ôguzuu, tidee tiri nuwo dugusa ôguzuu taa ha niri či, nirenoó anna-ã yunu tohã ndû čundu huzanjindi či. Ôwonni wôku to maša ndurã bui-ĩ gunna tûnni či, tûnni yê ôro Tûa dige aũ turo ho hinirã, yuũ yê tîbi onuroi yê imbi ñêi yê maša maša taa buduri či. Aũ wošiyinîe mannu yugó či, yoo. Anna-ã lôko ereda čûuŋgoo, ereda ndura lôko bapoo, onuri-ĩ ni kal šeroo ni kal makuru ni duu-ã dunduri či, duu dunduru ni budurî sagahunu gudi-ĩ du tigirdi či, miškile ndû mannu tadurú či, ôwonni yunu gudi tuyuhadã odo ndur tûkuli čêniĩ tohoo, <hesitation> lôko arii yîsie tohoo anna-ã gunna čabtundu abi činaki či, aũ yûo di zodîe abi činaki či, abi čûsu činaki či, ôwonni bî-ĩ dumosu tohoo ôroze-ã lau gali či, ôroze-ã to koo di kîri čîdú či, weru ni čîdú či. Ôwonni tûrru ôroze buyuna barayindi či, widenaa yê turbaa ni čûo, mûše ni čûo, taa anna-ã tûrru ni ôze čûdutu ni guru kôe yusonna du ôde du čupu ni čîtu ni yîni-ĩ čoŋgu ni ada hundã ha čendi, ôwonni ôroze-ã du gunna lôko to yî čenĩ yiŋgaldu kuranna či. Wôku to yî budi yudoi, budazi čî či, ôroze buyuna-ã mannu kuranna či. Gudi hunã anna-ã lardu, numaga šiša du čûo či, doga du čûo či, kôi yerruũ ôbure čû, ôguzuu nduganunoó numo guru haki ŋgirenú či. Numo guru ôbure ôguzuu nduganu êski di ŋgiri či, aũ tuganu liwo ni ôsurdo koo tunda norrunduru ni norrundiri, budi kôrrombiri či, yoo labara ni wuturi či. Gudi-ĩ wôku odu wôku wôku ôguzuu čûo či, borru, dumosu tohoo bî-ĩ ôroze-ã lau gali, borru tohoo bî-ĩ kunu wučini či, ôroze-ã lau, wučini či, čîidi ereda-ã lau koo anna konura čûuŋgiã koo borruo gali či, borruo maša budi čî či. Ôwonni bûgudi gudi turo tani labara wudurã ŋgo dîne-ã lôko taa gûrso haŋguwo ndu koo kohudu ndu koo kohidiĩ nurã? Gûrso yugondú či, aa, lôko to, lôko tundaã gûrso hanandurú či, gûrso yugondú či, aũ maša tawo maša du huroziĩ či, <hesitation> tînne tawo ña du huroziĩ či, yoo dîĩ tawo ni <hesitation> yîni di huroziĩ, anna-ã to koo di sûgo yohidi či. Yina-ã gunna hurohurosčindi či, to koo či tuyuha. Wôku to ôwonni durdaa yê bûgudee čûo či, odu bûgude-ã mêdi nuũ tau ŋgiroo, šera kubogo di yugopu njendi či, kômma su yugopu njendi či, mêdi numa aũ četu miškile taduwo lai haduwo layundu njendi či, ôwonni Tû naa koo kaya ndurã, kayi ndur su tudugandĩ goni či, tooni ormo či, ada kaya ndura či. Yoo ôroze guda-ã du ña ni tadar či, yuromma ni tadar či, ôwonni wôku sagahunu yî yudoonó tohoo, numogo naani čabtudundu ni sudaŋgiri či. Sudaŋguroo odu yî yudoi či, yî to hi odu, yî yudoo, yî to hi odu ôroze ndurã kayindi či. Ôwonni aũ horkusu tawo, anna guda môše nuã duna njendi či, yaabi yibenîe ni duna njendi či, yîgo ledîe ni duna njendi či, lamar tawo ni anna-ã gunna hadiĩ či, aũ numia-ã gunna četu yunu kohidiĩ gunna četu kohidiĩ či, aũ, aũ hu duna ni čeni či, to koo odu kînjigi ŋgoo-ã yina-ã guru hadurdo yugó čîidi to kuĩ muro anna aŋgalda-ã. Tani wôku hadi taroo, gunna labara wuduri, uũ wôku kubo zo tarã gunna aũ aŋgaldo turo ho tigiri lahaniri ni labara wuduri. Yunu to muro budi gali uũ su fîkir i haŋiĩ, to koo ša, ôwonni mêdi êriskii-ĩ mannu aũ turo gibi aŋgaldo turo ho hinirã tuyuha, Tîge ni lukuri či, Burau ni lukuri či, êrišendiri či, Zala ni lukuri či, yoo Haya ni lukuri či, yûlubaa ni lukuri či, budi êrišendiri či. Êriši gona ha êrišendiri či, anna hoktundu du ôguzuu hoktundu, tuzoo hoktundu, to koo di tûrri či, lukuru <hesitation> anja buda ni tidirî <hesitation> kiitiri či, numo ndurã, aliga ni gunna lukuru, dogu du lukuru kiitiri či, kayuã na Zala gunnoó haŋuú či, lukuru kiitiri, to koo či. Ôwonni êriši-ĩ mannu budi tosú či, têske landuru lukuri či, dohu yê dûski yê gunna ndedi či, êriši ŋgoo-ã yuhadi, êriši nûu-ã koo gunú či, aã ôbure čû na ndugani či, ôbure ôguzuu na ni ndugani či, larda, larda ndedi či, to koo či. Aã tada gunna tuyuha. Êriši-ĩ ôwonni. Aũ têskide njetunoó morndiĩ, weru-ã ni yoo saharaa yî ni yugó, yunu ada horkusa ada togusidi kohudiriã gunna du êriši-ĩ tosú. Yunu tosu êriši koo dee yugó či, tûgohu yeruwo dohuo mannu kôi ŋgo anna-ã yîsĩ ŋgiri nîši či, to gunnoó kôi hi nîšoo morriĩ či, yî ni yugó, maša ni yugó či, dîne ŋgoo-ã to koo di anna-ã kînjigi yoduro či, aã, ôwonni sôlli-ĩ mannu môšide čûo či, mòšide-ã du sôlliyindi či, môšidi čundoo maana-ã yamia. Yamia-ã du ni sôlliyindi či, anna-ã kagurad-ã mannu gali di hanayundu čîidi sôlliyindi či, aũ sôlliyunó yugó či. Adibi yê ômuri yê ada yê gunna sôlliyindi či, Ôzuũ tohoo, ôzumnjindi či, to koo Alla hundã landayindi či, uũ Alla ha ni landayindĩ sôlli sôlliyindi či, môšidi-ĩ du, sudaga ni sudakindi či, to koo di anna-ã mura hoktundu četu kînjigi yodirki či, numo turo di četu čûo či, ndûu mannu miškile yidadúú či.